Nako ngomi dinaka biasa menege la jo kawi mia budaya menege mi ja sambut menege jo hiya hiya jo soja jo tide tide jo lalayon.